אִלָּא כּוּنت נאשِט וּמְהַיַא נַקְדַר נְמְשִי חַתּא לְעֶשְרִין קִילּוּמֶטר פלאנהאר, חְחוּסַן פלאסְבּאח מַע אלג׳וּ זווין, קְנְדִירְהום עַל זְוּז דִפּוּעַאת שִי סְבּاح וְשִי עֻשְיָה, אִמָּא פלאיאָמ אלעָדִיַה שִי עֻשְרָה קִילּוּמֶטר כַּפִיָה, חְחוּסַן אִדָּא כּוּنت קַנְתֶמְשִי בּלָא הַדַף ג׳ִיר בַּאש נְחַרֶּכּ שְוִיָה, אלמַשִי כִּיַחְרִיקּ אלדִּמַאע וְכִיְסַעְד פלאסְחָה וּלבַּל.